Lafaoro zany bôka zala raha fagnamboaragna fagnatonoagana pizza regny fagnanovanagna gateau regny e zany, ana zany kofa amitsika any ôhatra tegna pizza ata le gasigasy i tehagnano gateau aby na vita amin'ny kobatsika amin'ny vary io mety zany raha zany handrahoa agnatiny aka, raha fandrahoa raha magnandregny zany izy igny, andrahoigny akao de lasa masaka izy avekeo kara gateau magnanjany.